Abimi tak pyok, ko maa tak pyok mye komi kyatina, nim kyarangnyi zam yanangha. Ama kyarangu gu'kwu ni kyarangko dempang kwarak bapi ya təmyiyet bwalla a təmong pishe. Ga dem pang kum kwarak bapi toh bapi ah kwa kwanaak, akin danghaak ga lye yeiyu, ko gipi pasarki ko gi pi ghe mwanu maa sheko ko kang ga yuk pigwa eh ya mukgina, ga bil nimsawu ah mukga kin təmong. So kigu mukghimu, kyarang kanga pigwa kanga pimwoghei, kanga yokki myes kanga pei myes, kanga tukmyes kang ga khi kyep pang bilemaak pi azam kebong. Musaman zuu ehgi panghaak mang gi nanghaak panko ghi kebsin ga gyepsinu maa mukga təmonghaak a pishe tomyiyak ah bwallangi ga shepyok baakyeizin gin pyesina api taangyeiyu